Nijoow bu gasomut gan bugul jirogé mé sooj; nang alaal asiil; bérégil injé siñunduhoom sitinko tinko. Wa nuñumé ékaan nutinkul wo: bunébéday; éli babé bo nak uñulool. Béñul bo jaraam buñul; boté gasupéén mali jaraam mulaab nuŋa bo uŋa uwuhul ma nuwaaf nubajul utooj wawu ukando mon buriic, nuréém. Naan ubilmé éréén nang atuhee asupi, hani boot gasaho mais nang uñoow kante yo, aw boot ébaaj utooj wamémééŋ ukaan nébara; garingééj nulabéén jaraam laab nuŋa nukoténoro sum natuhee hani siñunduhi bu gatojulo.